ɓiɓɓe leydi Saudi ɓe larabanko'en Julowooɓe, wala ngoɗɗo mo julaata, ɓe ngodi hali hokkitirki nyamunda e julirde Makka kondeye, bo ɓe giɗi hoɓɓe.